Inemiisi kluunminõ olõ-õi joht eetiline, tuud es tohtnuq tetäq. Tuud olõ-õi vaia tetäq egaq olõ-õi mõtõt. Olõ-õi määnestki tarvidust tsurkiq tuugaq.